آسئی سدی مختلف لڑائی بینی یا شنوٹو کئی ہات تی بینا یا اکھورو ست ہورو بینا، با کوٹینی، با تحصیل تی بینا با جرگہ مرگہ تھیدا فیصلہ بینا۔ غٹو بینا یا کامیک ی بیڑی یشوٹو ، معمولی بات در لڑائی سپارا بجنو با لانجا سپارا بینو۔